:Soon' :mor on :ne 'de :on 'bo 'gbu, :mor :on 'wluh dha, an-a' :ya 'de :jini, an :gble-dih on. Jorwor: :mor :on :za 'de dii-deh+ :on ta-uh dii-a 'nyi, :mor :on :ya 'de :kpalu', :on :ya 'de :koo' :on ta 'o en ybei' dih po, :mor eh taa-ih 'de :mor en yubo on :yee' an mu-eh 'nyne :dhu-dih. 'nyne :an 'bhorn :on 'ye-ih-a 'dhu dih :mor :on 'dhu dih on, :kaa :an na-dih 'de nao' :mor :on 'da-ih :yee' :gblih gblih en ye de, :mor :on :ya 'de di-deh :yee' eh yi de, jorwor: enn-' :gble-dih on. :mor :soon' 'ye :on yubo:, dii-deh+ :an mu-a 'o ybei dih po, :mor zorn zen :an mu-a 'o ybei-dih po-:mor :on taa zi :yee' on kpa 'klei' 'weh :yee' on yubo :on 'weh. :mor :on se-uh dd-deh ybei' po on :se-' :om yubo 'i. Jorwor: :ka gbe-a no no-a :mor :on 'wluh duh ba-' 'de gbe-a :jini' eh kpa 'de :on ya :soon-a no-eh, jorwor :mor :on 'si-dih 'de :on 'ye-uh wele: :mor :on wele-uh, 'nyne :on 'dhu-a :an-a'a: :soon' :mor :on wele-uh, on mu 'de :jini' :ya :yee' on yubo-eh :on :ne 'de 'gbu 'weh jorwor: :mo :on se 'de 'gbu :ne on :se 'de mu 'i. :jorwor: :mor :on si-dih 'nyne :on :wele-dih-a 'de :on 'feel-dih-a, 'de :on nyi-a dii-deh :mor :on wele-eh en mu 'de yi. Because <hesitation> ka :on no eh 'yu-yu: ti bo za-eh. Jorwoe: :ka gbe-a no, :mor :on 'wluh dha 'de gbe-a ya 'de :jini':soon'-a no-eh. Jorwor: :mor :on 'dhu-dih :soon' nyne, :mor :on wele-uh an mu 'de :yi, :mor :on 'dhu-dih gbe 'nyne eh mu 'de :yi. Jorwor:, gbe eh <stum> :kma :gwlor :dhih eh :zio' :soon'. Jibe' eh :se <hesitation> deh 'jeh. Jibe' :eh :ne-a 'de 'gbu eh kpon-a :bhoehn' eh :se deh 'jeh eh :se dii-deh: 'nyi-deh: because eh-' gble-dih: nyor. <hesitation> :mor :on 'wluh 'de 'gbu 'o 'ok: :mor :on se 'de 'gbu wluh 'o eh wor :mor :on :ne 'de 'gbu-: eh worn. Jorwor: :mor :on 'wluh :dha, gbe-a ya 'de :jini eh ya-dih on 'i :yee' eh kpa 'de 'gbu jini' de, :yee' eh 'da 'on :baa' yi-' 'de. so jibe :se :na-dih deh